अन्नु वेरि बति ससे अकुनि सोल् किन्तजै बिसुर् सुर् एव म बुरेइ <hesitation> बिउ। सौ सुइ को बेनि जेस गुसु <hesitation> कन्ति ते गुसु जन्ग् सिकयु। अन्ग् एलेक्स् <hesitation> मुन्से सिनय मयो थकैप् सिर जिसे जेर बिसुरु सुर् एव बिसुरु म बुरेइ बेतै सुन्दु मुन् बेनि जेसे गुसु तौनित् गेअम्। जै को सन्द्रकुर् को उनप् अरो जेसे सोल् मुन्ने उनप् बिसुरु को अगुन् हुइ अरो। लिन मुन्दि ससे ऐजिस् को लुगु मुनु जै बिसुर् को बिसुर्नि मुन्दि लिन्ग्कोर् अरो। दि बिसुर् को सन्प्रम्न गोमन्दोन्ग् लिनय मदद्जि एब्लसु अरो रे बिसुर मिस्तर् बिदि।